अपन है या बात याद है की भारत श्रीलंका को बहुत ही पुराणों नातों रियो अपन देख सका कि रामायण की टेम पे भी श्रीलंका रावण की राजधानी। जो लंका छी वा सोना की छी ख़ेवे तो ऐसे ही है दूसरी बात या हैं की रावण की राजधानी होवा से ओर सीता ये हरण करके लेज़बा सो लंका बहुत ही ज्यादा फेमस हो गयी। जिनी ये इन टेम पे श्रीलंका के नाम से जानियों जावे श्रीलंका में भी हिन्दू ही रेवे जो भारत के जो दक्षिण में है। तमिल आला आर तेलुगु आला जो बोलबा आला लोग रेवे वा भी वे ही पाया जावे ये ही वजह हे कि श्रीलंका ये पहले से भी जानियों जावे अबे भी वह ऊका फेमस है।